عندي خبرة في هذا المجال لسنوات طويلة، أحب أتعلم وأطور من نفسي بشكل مستمر <hesitation> شغوفة جدًا بالتحديات وأحب أواجه صعوبات العمل برؤية إيجابية، وكان عندي مشروع <hesitation> سابق صعب جدًا وجدرت مع فريقي نحقق ونوصل لنتائج مبهرة بفضل التعاون بينا بشكل دائم.